<hesitation> أفظل إني- إني أجوم بالتخييم، التخييم في الطبيعة لأن هذا كان حلمي بعد إني كنت صغيرة، <hesitation> الحياة البرية ديما تعطيك راحة نفسييية، <hesitation> وهكي شعور بالانتماء للطبيعة، <hesitation> تخلصك من ظغوطات الحياة، أما الفندج والشي الفخم يعني شي محدود عندنا مش بنفس سحر وجمال الطبيعة، الطبيعة عندها جمال خاااص!.